Яхдон барои нигоҳ доштани хӯрокворӣ дар ҳарорати паст лозим аст. Он монеъ мешавад, ки маҳсулот зуд вайрон шаванд. Бо ёрии яхдон мо метавонем хӯрокро тару тоза ва барои вақти зиёд нигоҳ дорем. Ҳар як шахс дар хонаи худ яхдон дорад.